<noise> Eka, ny amindreo agny zany <noise> sady toets'andro oseanika <noise> gno sady <noise> toets'andro kôntinantaly. <noise> Da miovaova araky ny faritsy misy azy. Ao gn lohatao da tena misy masoandro sady mafana. Fa tonga amizay gn gn ny fa <hesitation> ririny da manitsy. Amin'ny- am fahavaratsy moa da fa magnora.